Ee haandi ɗum waɗa surveillance gam daarande suudu baaba, gam reenaande suudu baaba, gam to ɗum waɗi, gam foti to ɗum waɗi ɗum waaway ɗum heɓa nannguki yimɓe gooduɓe a niya ñolɗum dow lesdi e yimɓe leydi.